ذات ليلة ك- سمع موسيقار لحناً غامضاً، يخرج من الغابة. قرر يتبع الصوت، وكلما اقترب، زادت الأنغام جمالاً وغموضاً. لقى نفسه أدام شجرة كبيرة، فيها ضوء خافت. ولما اقترب أكثر، اكتشف إن الصوت كان صادر من آلة موسيقية قديمة، كأنها تعزف لوحدها. حاول يعزف مع اللحن وفجأة، انفتح له باب مخفي داخل الشجرة، وكأنه <laughs> دخل لعالم آخر، مليء بالموسيقى السحرية.